أبناء عمامي كمجمل عددهم تقريباً على ما أتذكر في حدود سبعة وعشرين <hesitation> من على <hesitation> طبعاً عندي أكثر من عم وعدد عيال إخوالي تقريباً في حدود ثلاثطعش أراهم يعني نتقابل مثلاً كل فترة وفترة مثلا ً عيال أعمامي نتقابل كثير لكن عيال إخوالي على حسب كل فين وفين